Nyamdu jei mi ɓuri yiɗugo kannjum woni kusel Miɗo yiɗi jeyɗi laalo sabu o waɗi laɓɓorde e njamɗude. E jammaaji ɗiɗɗi, mi faala maafe nguurndam so tawii jammaaji njiɗɗi ngam njamɗude ngal kaɗi moƴƴere ɗum nder nderngu leydi